Li cummutaturi vennu usati pi gràpiri o chiùdiri lu circùitu elèttricu e accussì pi pirmettiri o mpedìri ca l’energìa passa di li fili a l’elementu finali, na prisa o na lampadina. Sèrvinu pi cuntrullari lu flusciu di l’energìa, bluccannu o pirmittennu lu passaggiu di la càrica ntra lu pusitivu e lu nigativu. L’interrutturi mpidisci ca l’energia passa, picchì blocca la diffirenza di putinziali ntra li dui punti di lu circùitu.